مكونات الاردناتور الأساسية هي الأكران، الكلافية، الونيتي سونترال ، وهذاك يكون الاردناتور البروتيك. سينوى بالنسبة للبورتاتيف هو البريزمتة الشارج والبورتاتيف يحددها. لازم يكون فيه كارت مير، لازم يكون فيه ديسك دور، لكتور سي دي، لازم يكون فيه ديبارم تاع يو إيس بي ، و لازم يكون فيه بروجرام ، سواء وندوس أو أي نوع آخر.